Ny fomba hitahiriza karazañy voro atao kôlibry iñy. <hesitation> eka, mba ahafaha manidiñy malaky da mihiña hañina matetitetiky avao iza da afaky mañana hery mandea lavitsy be.